लाइट स्विच बिजुली को सर्किट खोलण और बणद करण वास्ता होलू। जब स्विच "ऑन" करदे, तब सर्किट पूरा होलू और बिजुली बल्ब तक पहुंचद, जौंलू बल्ब जळद। स्विच "ऑफ" करदे त सर्किट टूट जालू, बिजुली रुक जालू और बल्ब बण्द होलू।